Gwan ɗanani ba ya vurɗi mun ngin yuuwani caba ɗi Hashana, ghi ya Vurdi mun be’e. Babunan gwan hi jin ni ɗaa. Hi gwan Sirʒihina. Can gwan Amitasi a badiyi lthi gwan ɗanana’a cici gwan hi Sirʒakwai. Ghan we’e ɗin tikhikhiyani muni gwan ni ɗanana. Ca ɗanana’a buji ya Vurdi mun be’e. Ya vurdi mun ca ghi ya Vurdi mun da ya Sina wi wuyanu, ghan kwa lthadayu Sai lthaɗi kadai ba ya Siniya, khinakhi buɗighun ma, ya khini ltha mani ma Sinaa ndakakhi kwi wi Va yaɗa khina buɗayu, mh-mh Sai gwan <hesitation> kakuwi ghuma, yabu U’mamu ɗin cini ca walai, har ma lthima ya ʒhima ghi ma kumi vina mbiyana, ca kumakhi Vina mbiyana na cini gwamana, muna cimar bu laya Vinaghum ta taa Vinahi, ghan we’e ɗin ya Vurdimun ɗaa, ya timi mun ɗaa ya kumiyimun ɗingha walai gwan ɗanani Sir, ghan we’e ɗin muni Sirʒhina, Vinahi khin ti sawai, har mun gwan ghi p’iniyan lthin Wulthina. Ghi khikhiya kunlthin Vinani, lthin gwan ɗin ghi Vurdi lthin ɗanana lthin gwan har ya bilthin ɗapu ghi hala yani bu ɗususna u'mau ghingin ya p'a gwan yan bu ɗu Sina khiya taa ƙurinni khin cani, ghan we’e, ɗanana’a ba ya Vurdi mun.